Kuulõq, mul olõsi su nõvvo üte as'a man vajja, väega tähtsä asi. Et <hesitation> noh, mäletät tuud <hesitation> elevanti, kelle mi vällä liigutimi mu majast? Et <hesitation> mul olõs nüüd vajja, et kiäki tuu ülejäänü elevandiliha kah ärq söönüq.